المشروب المفضل هو الشاي، وخاصة شاي بالنعناع، طريقة تحضيره بسيطة غلي ماء في غلاية، حط شوية شاي أضيف أوراق نعناع طازجة صب الماء المغلي فوق الشاي والنعناع خليهم ينقعوا لمدة خمس دقائق، بعدين ضيف سكر حسب ذوقك وبس هيك يكون عندك شاي منعش ولذيذ.